<hesitation> Adzesuadze a ma m'enyi gye ho paa yɛ Mfantse. Na m'enyi gye Mfantse kasa no sua ho papapapaapa na ɛna na meyɛ adze wɔ ho. Saintsir nye dɛ nna muhu dɛ kasa no bɛne m' ɔka maa mo ho <noise> ntsi wɔkyerɛ m' a mutum kye - hu - kyerɛ dɛ ade yi a wɔreka yi ɛno nyi <noise> na ɔyɛ kasa a mpɛn pii hɔn a wɔkyerɛ no so wɔma ne kyerɛ ne kyerɛ no so yɛ enyi - enyigye na no sua so bɛyɛ enyigye. <hesitation> Akyerɛkyerɛfo a wɔkyerɛ dɛ - kasa no koraa no mpɛn pii mpo wonnkitsa abaa a wɔdze hwe mbofra na wɔma hɔn anansesɛm nadze ntsi m'enyi bɛgyee ho a besi ndɛ nyinaa m'enyi gye ho.